Ayam itu supaya dia kanal depe tuang musti tong <noise> kase makan pa dia juga pake depe waktu jadi pagi itu kalu ayam di kandang buka depe kandang kamari tong kase makan pe dia abis itu siang dan pas matahari mo tenggelam sore juga bagitu kalu tong rutin kase makan dia dengan waktu-waktu yang memang ada depe jadwal hari ini beso lusa kong depe jadwal sama itu ayam itu dia juga tagantong memang tagantong deng dia pe tuang karna so tabiasa depe waktu untuk makan apalagi kong pas somo dekat magrib kong tong kas makan kumpul dia kas makan abis itu kas maso di kandang a ini dia merasa <noise> bahwa ini dia pe tuang ini memang paling perhatian sudah pa dia jadi susah untuk dia untuk mo lupa makanya dari situ pasti dia kanal depe tuang yang mana dan yang bukan depe tuang dia juga tau tapi ayam ini selai dia itu dia berguna bermanfaat untuk manusia untuk orang dia juga punya. Rasa sayang karna kadang kalu torang pe keyakinan pe kepercayaan sini tuh misalkan dia ba tolor tiba-tiba depe tolor itu kong orang manakal ambe itu tong pe istilah itu ayam itu dia nanti dia gila dia ba tolor so sabarang tampa karna dia pe mungkin dia stres kapa itu depe tampa yang harusnya tampa ba tolor yang harusnya aman dan tarada kurang depe tolor tiba-tiba kurang dia jadi pikiran dia bajalang sabarang kong ba tolor sabarang ya itu mungkin salah satu contoh bahwa ayam itu punya rasa kasih sayang di bebe depe tolor itu depe bibit itu trus ayam ini kalu tong mo lia si dia tuh paling bermanfaat untuk manusia karna di waktu subuh itu sebelum alarm ba bunyi tuh ayam itu dia so ba koko kamuka dia kas bangun torang di subuh kalu sapa mo sambayang subuh. Dong takage pas dia ba koko kalu sapa mo pigi kantor pigi karja itu pagi-pagi itu ayam so so bakuku suda so ba koko kalu ayam laki-laki tong pe istilah ba kuku kalu ayam parampuang tong pe istilah ba koko.